I wai a yisata a wai gidaw i wai mana a pizha ipizh satta aramana ingats nzulkam i wai mana a pizh zura'a, a ndowa ndawba a ndiga a sliwudga a ta gwatsa arasa'a, a simga ara man ndingi da kakka ara man ndibibiya ta pizha pizha ta ngatsa'a, sata ifidta ndiv zura'a, i pizha'a ai gada to a man zhikle dakwa intakahaibi gwatin aman izhan a sim zhikle man ka gwats tin patsunbi ba man ngwa slim ngidakakke ka ngatsa kos adu basidanga gudam du ko in mitsiya a shikba a kidnasa'a kidnasa ashika zagidaka, a'vasa to ama yikam i sosi a zhikle ga zhikle dokɗa takahaya a ran diman a takaha ndohi ndisa a'vasa to kos man isatka mam ndo ngidakakke ande takahayabi kam inving ngeme a pizh pizhaba ingatsabi a man nasba ikwal pizhsa bi. izhara'a, kla viya ipizha'a, to a gida nas dakwa a wai zhikle a vi'indi mana vina a mamsata a wai zhikle ɗa dingapa iyaba a zhikle a takahaya dakwan tin mana a masata igwadaya aiyaba ingwasha ta ndivga raman iwuffa iwuffa ara ndohi mana ta gwatsa sata igwada a gida nas dakwa tanda mana iza vanbi aratata koda wudaiga tangwatsa tangwatsa a vaya igi sidinga vina igwado. To azadi kuma man taza ndohi a vara a ta basid ndohi taw tawa sasata a wai zhikle dakun deda hadnga a simstad a na tingabi wai zhikle ɗadiya a sim man ta zha a pabi ai die gizhkan pizhga ai shakawi a ndur wuffa'a, igwada nduvma izada gike man zhikle invaka vaka vakam ka slambada aka gud nata nata abi yikam iwai man mga a sim zhikle ara diman avata ndi ngidakakke to koda man inzinga sattata tantaba ngana goli man inzi nga sattata tantaba ngana goli ana suya nagi klinka daman kada a simkanu wudumnga azibi satkam dole ka slimbada a kadu wudum ngidakke a kade hash a gidaw in pizha ko kos mam tavak a gidaw dak maka gwats skwi man ka gede wura dokwa daka deranasa a ka shik ngaya ara diman ka dingayaisa to innas dakwa iwaibi iwai zhikle gwada takahaya indiga kamiba tavai gidaw i pzh tippa gwatsa a vati a yavasa'a i shira wiya wuff ndiv igadagaya ting nzig sata iwai zhikle dakwa da takaha ndawa ndawa a ndawa ndawa a ngatsa a vidi man nga tippa sata inbuwa sata awai zhikle a ndawa ndawa gudam a dingawda da takahanga tin nzing sata a nga daw da wudai gwatin stad ndi moksibba. Istad dimani i vitsa a ngoza azibi dalihi dahaihi a taba bakihi ta tsi waliya a timga'a to kos yagodie kos man skwi zhikle invakakkava dakwa ka slimbada a ka gika sai infa ndiv ma kos mai tou ndiv bi khiya hashakid'de igiya memede ma inza kata sai man izhar skwi indi zhikle giya'a, i slimbada igaya'a, njalaziba zhikle takhaya a skwi indi mana waiya ndivgabi sata awai man <hesitation> igada tin inziga batata man nza tanta katata a patsun igwatsa'a, a ngwaslim igwatsabi kwasai dagedka ikida gidga i gad dai ikidda gidgabi dole sai iffi ndiv ai nzi a zhar skwi mana zhikle giya'a zhikle gwadkam man patsun mana ngaya nagada kos kla idagwake yadai inzikabi idafindiv ai da gedka a kada shka jotsumba ida gedd da skwi man zhikle intsukwa tkan a kidya ayiginda bababgahi ima mamahiga tima a mamga tima duk ta basiditabide. Isa mama ida mitsiya yabida da inzin vasa a skwi mandi atsa babga siba ningaba a zina shika a sa tsiya kata a nziga satkata a wai zhikla dakiw <hesitation> a vang skwi imbila'a, ndiv a wai zhikle dakwa a nga nza a simstad a na ndo man in sludahigasa a ndaw ndaw dakwan a gwats skwi indi mama waya'a a ndiv ninga'a a ndawa ndawa a shikawi a skwi in wuffa'a tindiv ninga'a, tim ndivnga wai zhikle geda taka hanga anzi a vanga a nga gwatsa a ndawa ndawaba gwats skwina in pizhsa gactkam skwi mama pirya pizha zibi skwi mana da pirya pizh sakam sai kwasak to daman ka pizha kagi kwasak satkam ta kade mama ka gwats tinanabi ka gwatsa'a, tinana amma imba mana gidaw skwi mana gidaw a tanta kam ara man ka gwats skwi indi man in kasida tihad a gada ngaya tuhut ki makar karikida skwi kam inga'a